A bhali ma, bhali ma súmni we gí bhalim biñaŋ bimoon, ndi inhali mo, inhali fmanga, inan yaa ngi broto. Walla nyaa mo ngi bwil ma húrin yaa be wali, be nleefi liiti wiinda ma. Inan nyaa ngi ghaala, walla nyaa mo gifaar.